Chilu tsuku amalhi papa, amalhi enero, febrero, marzo, chani no abril, abril no ama x- xle akgtati papa, <hesitation> e tlawakini paxkua axni kawai matibuena chi no atsalhi kanalanin i tino lha takanala kawanikan noxa xa catolicos pus tsamaxa katolicos <hesitation> tatlawa xlakan ni i mati dia de paskua talimapakuwi ipus talakapastak <hesitation> xan tapuwani chi- chi kilatamach ki malanakan pues talhawa noxlakan nuntsa chi ki- kilatamach ki malanakan inanuntsa xlakan talakgtsaxtu natatlawa xlakan tsamalhi lakchixkuwin ti- ti katalatamalhi ki malanakan xalak talhman este na tatlawa xlakan pero unox lakan tuno tatlawa tsama no chaani <hesitation> liwan lha achaan lhalu dia paskua paskua pues lha achaan ocho dias i xlitsima. Lakchaa akgtim kilhtamaku tumink <hesitation> ta tlawa xlakan tamakgalhapan tawani unchi chin tanuyacha tino kawawi kimalanakan, pus tatakgchokgonun xa ka tijinin tatamawa xlhakgat kan cheamalh kawau cheamalh nintse tatarami katijinin antsa no tatlawan antsa no matlawanikani no amalhi tino tsachi, putsanikani kawau tinamasu chi tuno lhawani ki malanakan pus antsa noxa ma lha wanikan pero xli tsama no kiltamaku tumink matlawanikan i tsikukantsa no talatamakan i tawilakan atsa nak pusikulan asta kilakgchaan no dia akgtimi kilhtamaku tu wanikani viernes, tsama no kilhtamaku pus putsamakatsa kawawi e tino xpuxokgo o xpalakxokg no kawau malanakan, taleeni no para jantse lhan kilhpan kachikin antsa nox lakan taleen, tamawaka como chino kawawi tawakachi ki malanakan nuntsa noxlakan talhawa. I talimimpara tataspit, i kalenkan ama laktsumujan ti- ti lu laktsumujanku kawanikan emalhi magdalenas wanikan kalenkan iunoxa kawawi tamakgleen amalhi ti na makgaxtokgowakakan i na limimparakan no pus, chi no kawau wi las tres o las cuatro kamakgtati kawau kakgotanun liminkan antsa no wilikan xpusikulan tawan nox lakan chu <hesitation> chi viernes ama sapat cho tumink, xli akgtutu kilhtamaku ta- talakgtsimpara pus lakastalankuanani nox lakan tapuwan porque pus nuntsa kin kilhtsukutkan <hesitation> talakastalankuan i tatamaxtumipara e tsama no xa kilhtamaku pus kaputsakani no kalchixkuwin ama lakchixkuwin tin taleni e tu wanikan ama palhm tu lu kalilakgsnokan tsamalhi tin kalilakgsnonkan ti- tino kawau xtastawani amalhi malana. Pus kalakgsnokgmikan tsama kilhtamaku xli akgtutu kilhtamaku unoxa ama tu wanikan paxkua xla abril, i titaxtu no tsama abril i mini no <hesitation> abril mini no mayo, festejar liparakan tsama kilhtamaku xle kgalhkau mayo, lhawakan akgtimi paskua antsa lha paxkatkatsinikan xlipaksa laknananin <hesitation> latiya lhantse pokgalhtawakg <hesitation> ka- ka mastokgkan ama laknananin i katlawanikan akgtimi xanat akgtimi para tuxa maklakaskini xpulakni xchik kamastokgkan katayikan untsamanoxa taxtu <hesitation> xle kgalhkau mayo, ititaxtuparakgo xa tsama mimpara no xlekgalhkukitsis mayo na- nakalakapastakan xa makgalhtawakgenanin amalhi ti kawanikan maestros uxan tsama kalakapastajkan winti lhawa este liwat e nakakgtimi pukgalhtawakg pus tatawayan non ti makgalhtawakgenan unoxla amalhi wanikan xa tsama Comvivio del dia del maestro uxa talhawan noxa tsama lakamanan o para tun tatayikutun para akgtimi lapis, o akgtimi xanat tamixki xmaestrakan tsama noxa quice de mayo ampara no mes mayo, junio, julio chanparakan no agosto, ama no agosto xlakgalhkukitsis agosto champara no pus ama no xa xpaxkua kachikin xlakan noxa ama xalaksikulan <hesitation> tatlawa xlakan latia tun tantlin i- i kamastokgkan tatantli xlipaxa semana tatsuku lunes, tatsuku martes, cho ama xli akgtutu kilhtamaku miercoles, xle akgtati kilhtamaku jueves, xli akgkitsis kilhtamaku <hesitation> viernes, sabado tatantlimana chachi chali tatantlimana tsama noxa tantlin kawanikan <hesitation> amalhi wanikan malintsi kgosnuntlin <hesitation> ama wanikani chichimecos ama wanikan <hesitation> lakg e cho waniparakan e tantlin samikilh ka tsama tatantlin Paks tatantli chali chali tsuku tatantli makgkuto, xtastunut kiltamaku, tsuku tatantli asta na tantlikgo no chi kamakgkitsis talaklats tsama no likhtamaku pus antsa no puitat xkilhtim pumapakgsin kawilikani lhi katasanikani i tsamalhi i tin tatlawa juegos, juegos mecanicos unoxlakan tsama tatawila, pus xlipaxa no kachikin unti lakgati ti ani lakgtsin tu lama pus ani lakgtsin o para tawakakutun latiya lhantse tse kgamanankutun pus unoxa tsamalhi talipaxawa nox lakani tsamalhi i paxkua wanikan tsama tun taxtu xpapa ama agosto amparakgo no agosto minpara no agosto septiembre, octubre chini chincho xle kgalhtim no amalhi itu wanikan noviembre, pus kalakapastakan noxa ama wanikani itsama xlekgalhtim noviembr. e wanikan linin xlakan tin taninits i unox lakan ti tsamalhi catolicos takaxlhawanani xchikan talhawa xarco kan lha tamawaka xanatkan <hesitation> tawili tamawaka xlaxuxkan E sekgne kan i xla no ta- tawa tsamalhi x lhano takaxlhawanani tayawa xfotokan tsamalhi ti- tino lhalh teana tino lakapastakmak pus wilinikan no para kaxlancho exlhtukit xtakgala wilinikan nanuntsa no puitat na kaxlhawanankan na kawilikan ants tsama noxa wanikan linin dia de los santos unoxa limapakuwikan tsama xli noviembre pus tsama noxa kachikinin tawa xtakgal lhuwa xtakgal tatalhawa este naleni no parax parax nana, parax nap, parax kumali pero parax nanakan, latia tu lalilakgapas latawa nox x- xtakgalakan i unoxa ti lakgankan pusna nalhawaparani no parakx xtakgal lhawani parak xlhtukit tamawani kaxkanchou nan tawapara noxa o para akgtimi laxux akgtimi sekgn natawa nuntsa nox lakan ta- tatlawa tsama linin tsamalhi wanikani <hesitation> dia de los santos unoxa talhawa i asta chincho no kawau Titaxtutsa no noviembr. e primero de novienbre titaxtu xle kgalhtimts ama i chaanka no chincho xle kgalhpuxam noviembre tsawaparakan amakgtim. tatlawapara kataxlhawanampara noviembre cho titaxtokgolhtsa no ama noviembre mini no diciembre nax paxkuakan amalhi xalaksikulan tatlawa xlakani akgtimi lhantsa tawila taleeni chatimi sikulan i tamakgwili posada tali talilakgapas talhawa este antsa xa lhano nalichankan ama sikulan pus lhawakani i xtakgal i lhawakani lhtukit xa chocolate tlawakani i natsukukani katawakan tino natalimin ama sikulan takilhi noxlakan aku na tatanu lhano na tatawila, akgtim kiltamaku tawila ilakatunuk nalemparakan nalean no tsama kilhtamaku asta max akgtsayan kilhtamaku talilatapuli tsama sikulan i titaxtupara no amalhi i diciembre mini no este xlakgatankiwit li- liputimtsa no tsama lipaxkuanankan chixa lak. Ktemplo chi xalak sikulan lipaxkuan xlakan tsama porque pus titaxtupalhi i kat tsama wanikan papa diciembre e utsats xlakan tsama festejarlikan talhawa naxlakan xalak chino ekinan kawau kanalanin lhak lhawaya nak tamakxtimiya ktemplokan wan tsama limapakuwikan navidad <hesitation> axni no xa kawau na na naklhawaya naktamakxtumiya nak lhawata liwat para tu- tu ekinan klakgatiya kliwaya i latawayana nanuntsa noxa kawawi talhawa tintsa xalak sikulan unoxa amalhi leani kat wanikan xa ama amalhi xpaxkua kachikin ntsamalhi talakgapas tradiciones unoxa amalhi pulaktim tu kin kgalhaskinpara chin tlawakan tin tamakgaxtokg pus uxan tin tamakgaxtokg pus makgas para lu liwana kawawi na- na- anani taskinin wanikan pedida de mano taskinin makgapala xa kat kat pero kat akgtim kat akgtu kat osu para chiwano kilhtamaku tse na makgakgalhi tiskima chatim tsumujat. Asta axni no kawawi na- na litayanikan pus nalhawa akgtimitawa anlha nakatawayani familia, na katawayan xli lakgapast makxtim nalakan na wayankan i nampara no kilhtamaku, pus namakgakgalhiparakan i axni no na lakgchaan tsama kilhtamaku axi lu natamakgaxtokgast, i axi xa nata makgakgtokgats na mastogkan lhuwa liwat na mastokgkan, na tamawanikan xlhakgat amalhi tsumujat xlipaksatu namaklakaskin na tamawanikan uxa kgawach natamawani xlhakgati tsumujat unoxa tsumujat matamawani xlhakati kgawach pus axni no nalakgchaan kilhtamaku pus uxan ti natamakxtimi i nataan noxa xchiki tsumujat na malhakgekan na- namalhakgekan ama kgawach, nakatasanikan xlipaxa xlilakgapast na kumu am- a- ama tamakgaxtokg i mani na kilakgo na- natakaxkgokan naleen ya sea para parak xalaktemplo, pus templo na leenkan, pero xalaksikulan pus ksikulan naleenkan, antsa na ani mamakgtinani ti ama tatawula xtin tatamakgaxtokgma, i axi natakilakgo pus porque lhuwats no kawawi. Tamaxtuminkan <hesitation> pus nataan nok xchikan antsa no xlakan tawayan asta chiwani tamaxtimit anani na kamawikgokan i axino xa tsa kawaw pero tsatsi na xakgankan pus jalu lhuwa tu katilhaw mani xa na putsakan tina makgchakge amalhi ti- ti naani malakgantuwinan ti na xakgan mani xa na putsanikan ti- ti na makgchakge ti na lakgtsin xi magktakgalhat axni na min i mani na lakahin tsamalhi xli makgtakgalhit xskatn i chali chali namin tina paxi na pokgxnun i tsamalhi noxa ti na paxikan ti namin pokgxnun na mawikan chali chali akgchaxan kilhtamaku no xa amalhi li liakgasput i axni, na ankgo tsamalhi akgchaxan kilhtamaku na nalhawaparakan liwan, na- na tawayankan na katawayan no ti kalakgapascan akgtim wanikan noxan tsamalhi tapa tapaxkatkatsini wanikan no xantsama xa- xa español noxa wanikan levantamiento na anan akgtimi tawa.